Karazana kakazo ndreka a, kininona a, sapin-gna a, grevilia a, bois de rose a, palissandre a, a baobab, de calbutus a, zakaradaha, ampalibe a, manga a, de akasia.